د غوښې ښه بدیل بروکلي کیدای سي، ځکه بروکلي هغه سبزي ده چې ډېر ګټې لري. بروکلي د غوښې غوندې اخته کېږي او په غوړو یا اور باندې کباب کېږي چې ښه خوند پیدا کړي. کچالو هم اخته او کباب کیدای سي، نورې سختې سبزیانې چې د اخته کېدو او سره کېدو طاقت لري د غوښې بدیل کېدای سي. شنې سبزۍ، لکه: پالک هم د غوښې غوره بدیل کېږي. رنګا رنګ سلادونه او سالتې هم دغوښې ښه بدیل دي.